मौरान्ले सबहै पैल्लि <noise> त आफ्नो डन्ठ आफ्नो रक्षा <hesitation> गद्दाकी प्रयोग गद्दान। ततिपाछा आफ़्ना जा बस्या ठौर जा छ, उइको रक्षा गद्दाकी लेखा भयो, तसोई आफ्नो शिकार खेल्लाकी भयो, तै अन्सार चाही उनले आफ्नो डन्ठलाइ प्रयोग गद्दान । त साथै मौ बटुल्लु भयो तै लेखा लै तसै डन्ठको प्रोयोग गद्दान । भौत जसा मौरान मा कि हुन्छ एकफेर डन्ठ निकलिग्यावटी अथवा अन्य ठाउँ माइ प्रयोग होइग्याबटे ति मौरा मद्दान । कोइ कोइ कि हुनान डन्ठ दोसर्या पलुन्या खालका हुनान, तन चाही नै मद्दा ।